जस इस्तैक होन अच्छा होन फेशान कोरना बढ़िया होन। जस एभी हमसे बड़ बोदे दीदी या भाईजी होन ते जेएस से घुंडे जाओं ते। केटिंग कुटिंग कोर कोरी जाओ ते बाल बोदिया कोरी कोरी तो हमें तेनुई बेरी सीखी तो हमें कोकी घुंडे जाओं ते हमेंबी बाल अच्छे से केटिंग कुटिंग कोरी कोरी जाओं ते।